A tin ne a bongon o piria a owɛwa, a o ɲu muwa,a o desi amu yi mɛna ,a souwa ao ma ɲanmi mawɛ a wara mu.